Niasa mafy ianao tato ho ato an, misy zavatra <hesitation> kasainao atao angaha amin’ilay vola azonao sa <hesitation> sa ve hoe aty amin’ny asa ianao no manala fahasorisorenana any an-trano? Miezaha maka aina ihany aloha na izany ary e! Aza mamono tena amin’io asa io. Tsy <noise> voavidim-bola anie ny fahasalamana ry Rondro e!